दोहेज सबि शोन्, सबि श्वर् खतु, किसो कर्ने भनसेल्, अरो दोहेज सबि शोन्, अरो किसो किसो खेत्त बेअसेल्। अरो हेइ बोर् खतु कर्बबे ओतिकोइ, इस्मोर्यने बोर् खासेल्, अरो कर्बबे हेइ बोर् खतु ओतिकोइ, बेअसेल कर्बकर्न मोजोलि असेल्। अरो हेइ बोर् खतु कर्बब लबोवन् देसि विसेल्, अरो हेइ बोर् खतु कर्बब कोम्गोइ लबोवन् हसेल्। अरो हेइ बोर् खतु नेजोर्, बोर् ख बोलिकोतने हेइ बोर् खतु नेजोर्, कोर्मो, नेजोर्, <hesitation> कोर्मो, नोजोरि नेजोर्, <hesitation> जि तो ने परदो कितपुर नेभर् करे। अरो हेइ जोदि तुमि हेइ बोर् खतु एकु कम् न कोरि एने बोइ तक हेइ बोर् खतु बेअ बोलिकोले भोलोवो। अरो जोदि कम् कोरि उ तुमि जोदि हेइ भोल् बबो पोर न तेने श्थोलो, हेइ तुमर् कपल् लो लिखन् ब भैकर् लिखन् बोलि, कोमो पर जोइ जर् स्तेने श्थोलो। हेइ बोर् खतु, कोनो-कोनो खेत्त ब कोनो-कोनो ब्योक्तिल् खेत्त ब भाल् बेअ, दुयुते ब धनत्म ब रेनत्म दिक्तु तक दे खि बोलिस् बोअशेइ। भोइ तेक् बोर् खतु एकु कमो ओनो कोरि बोर् खतु नेभर् कोरे।